á sunnanverðu Snæfellsnesi ferðamenn komu að hvölunum í dag en ekki er vitað hvenær þeir drápust forstöðumaður Stuðla segir brýnt að leysa vanda barna sem eru alvarlega veik af fíkniefnaneyslu áður en einhver deyr á meðferðarheimilinu ekki sé nóg að senda börnin í meðferð á Vogi breyta þarf höfninni í Vestmannaeyjum til að nýr Herjólfur geti hafið siglingar milli lands og

eyja í gær kom í ljós að skipið getur ekki lagst að bryggju án þess að eiga á hættu að skemmast Bandaríkjaforseti þykir hafa gefið tóninn fyrir komandi kosningabaráttu með orðum sínum um fjórar þingkonur demókrata á

þær geta yfirgefið landið ef þær eru ekki ánægðar sagði forsetinn andlitsmyndir sem fólk hleður inn í vinsælt snjallsímaforrit eru eign framleiðanda forritsins persónuverndarskilmálarnir eru svipaðir og skilmálar stærstu samfélagsmiðla

á sunnanverðu Snæfellsnesi ferðamenn náðu myndskeiði af eftir hádegi í dag þar sem þeir lágu í fjörunni ferðamennirnir voru í þyrluflugi á vegum Reykjavík Helicopters lögreglan í Stykkishólmi hefur fengið ábendingu um atvikið ekki er vitað hvenær hvalina rak á land hingað er komin Edda Elísabet

sjávarlíffræðingur Edda hvað getur skýrt þetta

hér á landi þetta er orðið algengara þriðja árið í röð sem ég kem hingað í stúdíó

barna sem eru alvarlega veik vegna fíkniefnaneyslu er enn óleystur átta mánuðum eftir að heilbrigðisráðherra fól Landspítala að annast þjónustu við þau forstöðumaður Stuðla segir að leysa þurfi vandann áður en einhver deyi á lokuðu deildinni þar hefur um árabil annast meðferð í fyrravor vaknaði umræða um hvort heppilegt væri að sinna börnum og unglingum á Vogi eftir að fullorðinn

sjúklingur braut í tvígang á sextán ára stúlku í fyrravor lýsti s á á því yfir að hætt yrði að taka við börnum undir átján ára á Vog Barnaverndarstofa rekur meðferðarstöðina Stuðla fyrir unglinga en Stuðlar geta ekki sinnt bráðveikum sjúklingum því hefur vantað bráðaþjónustu við börn með alvarlegan fíknivanda til dæmis þau sem eru í geðrofi vegna fíkniefnaneyslu við erum búin að vera að kalla eftir að það verði gert eitthvað í þessu svo eitthvað hræðilegt að einhver deyi hreinlega hjá okkur því við erum ekki sjúkrahús lokaða deildin hjá okkur er ekki sjúkrahús við gerum okkar besta og sinnum þessum börnum eftir eftir okkar bestu getu en okkur finnst vanta þarna eins og staðan er

eru börn sem eru alvarlega veik vegna fíkniefnaneyslu oft fyrst send á Stuðla

til að hringja á sjúkrabíl

senda þau hingað á bráðamóttökuna til að hér liggja þau svo innan um fólk með handleggsbrot eða brunasár

til bráð hefur að þeim að

í ágúst í fyrra skipaði Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra stýrihóp til að bæta þjónustu við unglinga í neysluvanda upphaflega var rætt um að Stuðlar og Vogur önnuðust þjónustuna í sameiningu en í nóvember fól Svandís Landspítalanum að veita börnum og ungmennum

þyrfti að þeirri meðferð lokinni yrði þeim vísað í viðeigandi meðferð á barna og unglingageðdeild eða á Stuðla Svandís tók fram að bregðast yrði við með skjótum hætti til að mæta bráðavanda barna og unglinga nú átta mánuðum síðar hefur komið í ljós að Landspítalinn getur ekki sinnt þessari þjónustu að sinni samkvæmt heimildum fréttastofu strandaði málið meðal annars á því að deildir spítalans gátu ekki komið sér saman um hver þeirra ætti að sinna þjónustunni

hefur sjúkrahúsinu Vogi verið falið að halda áfram að sinna meðferðarþjónustu við börn og unglinga að minnsta kosti tímabundið á meðan er þeirri spurningu enn ósvarað hvað eigi að gera við börn í bráðri hættu vegna fíkniefnaneyslu það sem við vorum að kalla eftir þegar við báðum að leysa þetta

hreinlega en það leysir ekki nákvæmlega þetta tafir verða á því að nýr Herjólfur hefji siglingar milli lands og eyja í gærkvöldi kom í ljós að skipið getur ekki lagst að bryggju í Vestmannaeyjum án þess að eiga á hættu að skemmast Arnhildur Hálfdánardóttir fréttamaður er við Landeyjahöfn Arnhildur hvenær má búast við því að skipið hefji

siglingar

að skýrast á næstu dögum en undanfarna daga hefur hann verið í

er smámál í samanburði við þann vanda sem blasir við í Vestmannaeyjahöfn vandamálið

er að þetta eru bara fenderlisti á skipinu sem tekur við högginu þegar við förum í bryggjuna

þetta system sem er núna er langt niðri og gert fyrir

gamla Herjólf svo það

ver skipið of langt niðri

það myndi eyðileggja skipið bæjaryfirvöld segja ábyrgðina liggja hjá Vegagerðinni

að það þyrfti að gera gera þetta og hvað

skeð þar eiginlega ég bara veit ekki hvað hefur skeð af hverju

skipið geti byrjað að sigla ábendingar fóru

að berast löngu áður en skipið kom til landsins en hvers vegna brást Vegaerðin ekki fyrr

höfum vitað

menn höfðu ekki sannfærst um að það væri nógu mikil þörf á þessu miðað við þann kostnað sem þessu fylgir en hann er búinn að sannfæra okkur í dag við

héraðssaksóknara hefur gefið út fimm ákærur í tengslum við rannsókn sína á systkinum sem oftast eru kennd við útgerðarfélagið Sjólaskip systkinin tvær systur og tveir bræður eru ákærð hvert í sínu lagi auk þess sem þess sem bræðurnir eru ákærðir saman í einu máli fréttatíminn greindi frá því í nóvember fyrir þremur árum að skattrannsóknarstjóri hefði sent viðskipti systkinanna í skattaskjólinu Tortóla til héraðssaksóknara til rannsóknar fréttatíminn hafði áður greint frá því í samstarfi við Reykjavik Media að nöfn systkinanna fjögurra væru í Panamaskjölunum í fréttum

og Fréttatímans kom fram að Sjólaskip hefðu selt útgerð sína á Kanaríeyjum sem veiddi aðallega makríl meðfram ströndum Vestur Afríku í gegnum aflandsfélög til Samherja

árið tvö þúsund og sjö fyrir upphæð sem var talin nema tólf milljörðum þetta var á þeim tíma einhver umsvifamesta fjárfesting Samherja Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari vildi ekki tjá sig um efni ákæranna þar sem þær hefðu ekki verið birtar en samkvæmt

dagskrárvef Héraðsdóms Reykjavíkur verða ákærurnar þingfestar í lok næsta mánaðar lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú erlenda glæpahópa í tengslum við vændisstarfsemi og annað mansal hér á landi Margeir Sveinsson aðstoðaryfirlögregluþjónn staðfesti þetta í samtali við fréttastofu í dag hann segist ekki geta veitt meiri upplýsingar um málið að svo stöddu lögreglan hefur á undanförnum vikum

verið í sérstöku átaki gegn skipulagðri brotastarfsemi sem meðal annars hefur skilað sér í því að rannsakar nú erlenda glæpahópa í tengslum við vændisstarfsemi og annað mansal hér á landi Margeir Sveinsson aðstoðaryfirlögregluþjónn staðfesti þetta í samtali við fréttastofu í dag hann segist ekki geta veitt meiri upplýsingar um málið að svo stöddu lögreglan hefur á undanförnum vikum verið í sérstöku átaki gegn skipulagðri brotastarfsemi sem meðal annars hefur skilað sér í því að skráð kynferðisbrot í síðasta mánuði voru um helmingi fleiri en á sama tíma í fyrra Donald Trump forseti Bandaríkjanna hélt í gær áfram að vega að fjórum þingkonum demókrata á í Norður Karólínu Trump hefur verið gagnrýndur fyrir ummæli sín síðustu daga um þingkonurnar fjórar sem hann hefur tekið sérstaklega fyrir hann hélt uppteknum hætti á kosningafundi í Norður Karólínu í gærkvöld þrjár þeirra eru reyndar fæddar í Bandaríkjunum en eiga eins og Trump og flestir aðrir íbúar þar ættir að rekja eitthvert annað

Trump lét ekki þar við sitja heldur beindi orðum sínum sérstaklega að þingkonunni

sem fædd er í Sómalíu og kom sem barn til Bandaríkjanna

þarna virðist hann

hvernig eigi að bregðast við

störfum Trumps

í sundi börn eru oft látin afskiptalaus í sundlaugum landsins og það getur skapað hættu fyrir þau og aðra gesti í ótalmörgum sundlaugum landsins nýtur fólk þess að synda sér til gagns og ánægju eða láta líða úr sér eftir amstur hversdagsins þá eru sundlaugar mjög vinsælar meðal barna sem vita fátt skemmtilegra en að leika sér í sundi en um sundferðir gilda ákveðnar

reglur sem fela meðal annars í sér að börn yngri en tíu ára þurfi að vera í fylgd með foreldrum sínum eða fullorðnum einstaklingi eldri en fimmtán ára á þessu hefur verið misbrestur og

því hefur Umhverfisstofnun gefið út tilmæli til foreldra um að hafa virkt eftirlit með börnum sínum og tekið eftir því að foreldrar eru ekki nógu vel að sér um að þau þurfi að hafa eftirlit með börnum sínum þegar þau fara í sund upplýsingar um aldurstakmark eru yfirleitt mjög sýnilegar á sundstöðum sundlaugarvörður segir að foreldrar þurfi að vera meðvitaðir um þær hættur sem geta skapast ef reglum er ekki fylgt eins og

góða yfirsýn yfir svæðið en það þarf ekki nema eina tvær mínútur þá geta slys átt sér stað tilmæli Umhverfisstofnunar eru til þess fallin að vekja fólk til vitundar og umhugsunar Gunnar segir að tilmælin séu birt að gefnu tilefni já því miður við þurfum alltaf að senda út ábendingar til foreldra um annars vegar ábyrgð foreldranna að fara með börn í sund að þau þurfa að hafa eftirlit og fylgjast með börnunum sínum í sundi að gæta

sem gilda um börn í sundi Þorbjörg segir að foreldrar þurfi að vera meðvitaðir um þær hættur sem geta skapast við sundlaugar barnagæsla sé ekki hlutverk

vissulega ekki að passa börnin eða aga

þeirra

ekki bara þeirra heldur allra

það er gaman að fara í sund sérstaklega með börn en því fylgir ábyrgð andlitsmyndir sem settar eru í

teljast eign framleiðandans

forritsins eru svipaðir og skilmálar stærstu samfélagsmiðla snjallsímaforrit sem gerir

tilraun til að sýna notendum hvernig þeir eiga eftir að líta út síðar á ævinni það er auðvelt að sækja FaceApp og setja upp á símanum

er opnað í fyrsta sinn biður það um aðgang að myndum og myndavél og svo má taka mynd af sér og kanna hvernig maður lítur út gamall appið hefur komist í hámæli ekki síst vegna grunsemda um það sæki myndir og upplýsingar úr snjallsímum og visti á

höfundar forritsins eru rússneskir og í Bandaríkjunum er algengt að gera sér grýlu úr öllu rússnesku nú síðast hefur leiðtogi demókrata í öldungadeild bandaríska þingsins farið fram á að alríkislögreglan rannsaki appið myndunum er breytt á vefþjónum úti í heimi en ekki í

myndirnar eru sendar upp í skýið þeim breytt og síðan sendar aftur það þykir ekki æskilegt með tilliti til persónuverndarsjónarmiða því hefur verið velt upp að jafnvel þótt

myndunum sé eytt af

segist gera sé hægt að þjálfa gervigreind til út frá þeim upplýsingum sem verða eftir en jafnvel þótt þyki grunsamlegt hefur verið bent á að samfélagsmiðlar og aðrir

á borð við Facebook og Google geri nákvæmlega það sama að veðri á morgun er útlit fyrir norðaustanátt og

dag á austanverðu landinu en bjartviðri sunnan og vestan til og líkur á stöku

víða tíu til átján stig við austurströndina Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur flytur veðurfregnir að loknum íþróttum

íþróttafréttir eru hér rétt handan við hornið og Edda Sif Pálsdóttir ætlar að segja okkur hvað ber hæst

risamótinu í golfi Argentínumaðurinn Emiliano

fór holu í höggi keppni hófst á Evrópumóti tuttugu ára og yngri í frjálsum íþróttum í Svíþjóð í dag Þórdís Eva Steinsdóttir keppti í fjögur hundruð metra hlaupi og í dag var tólfta dagleið

á sunnanverðu Snæfellsnesi ferðamenn komu að hvölunum í dag en ekki er vitað hvenær þeir drápust forstöðumaður Stuðla segir brýnt að leysa vanda barna sem eru alvarlega veik af fíkniefnaneyslu áður en einhver deyr á meðferðarheimilinu ekki sé nóg að senda börnin í meðferð á Vogi breyta þarf höfninni í Vestmannaeyjum til að nýr Herjólfur geti hafið siglingar milli lands og eyja í gær kom í ljós að skipið getur ekki lagst að bryggju án þess að eiga á hættu að skemmast Bandaríkjaforseti þykir hafa gefið tóninn fyrir

kosningabaráttu með orðum sínum um fjórar þingkonur demókrata á fjöldafundi í gær þær geta yfirgefið landið ef þær eru ekki ánægðar sagði forsetinn andlitsmyndir sem fólk hleður inn í vinsælt snjallsímaforrit eru eign framleiðanda forritsins eru svipaðir og skilmálar stærstu samfélagsmiðla þessum fréttatíma er lokið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

en við segjum þetta gott í bili sjáumst klukkan tíu verið þið sæl